Eee! Io zany natao hiarova ny lamba atabatsy tsy ho tasy, natao avao koa i io mba tsy hampiparitaky ny vary masaky etsy sy aroa fa natao hoampy olondraiky.